I kuri ga hien butu nda kuri izhi me tibiye iyinepo an kuri za shi ma bu pana, zha wa kuri zha shi ma bu pana un, akuri abu kuba hien bufu nda kuri ɛme pi ma ija ngume na abu hien ɛma isebwe a hien nu rubassa kuri ga ɛma isebwe ɛma isebwe ga shi ma asha iyi nja butu na zha ɛ zha hien bu ga ɛma isebwe, an then abu ɛme isebwe ga ka’a zha ma bi biyono beyi ga, gana butu iko nana iyi ibwe ine, a hien bu ɛma isebwe, isebwe ata ehien bu go ɛma isebwe, atwa iko hien bu tohomo. Atwa na ihien bu gan ɛma isebwe gembi ufugwo waa ba ɛma isebwe, akana ba ɛma isebwe, butu atwa zunji ijate, ohigona bezhi un tisanga fatahayn mobo.

Gana to so isebwe tiime shi iyina zhime ti biye, yaji butu nana shima bu yaji biyikwo, buzheni biyikwa bwa ci shiuya shi ta ihien ga kala bu iwene bwo meci shi yeu. Aka nana meci shi yeu ihien bu cala, bu, cala bu, cala bu, biyikwo zha sha yeu o bwolo ɛme isbwe an hien du biyikwo bana, ibini abiceni noko shi meyigo ata zha shi tumata, biyi kwo to ɛme isebwe. Iuya cihin agwatana nje biyikwo leofwu bwo, bu shimamata yeu ibwe hiin yashi yew ɛvwe twebweyi. Yashi mamata nana me yebe yashi ine vwe-twebweyi gata tiyikwo ta nu ram bwe to butu tu rain bwolo a yaja miaun hwari umpwa miaun me teweyi mi cihin. Oyikwo ni neshi. Bi zha ba kaba ma anga ɛme isebwe mi zhi me teme ua ne keshi be ge zhe tubi la tiya zhe iyi ba ga zha be ngushije isebwe tiima izhime tibiye nu rain ohiwigo ɛlɛlɛ abu name nu rain ga, ga isebwe tiima izha ma bi zhimana oku ma.